Tɔ hme <hesitation> ni odé hané ime inahi taba jé enaŋcom ga toŋe obé o com ete né. i gó a hɛti obé anasara o she o kpea tuŋwe o kpea tuŋwe, amma e a aka hɛti ukirigó iŋo u shu hweŋ e iye a toŋu umaleka iŋo u shu mɔko iye ni ko uneke a shɔni icibi nine ni a hɛti enaŋe meishi. jééa ime i shini can yɔke naŋ <hesitation> shi sher a kui ime a jebi u jos i shi sher u jos biŋe ime, domin imbema eneŋe e ye shiu ko leŋ. ishi sheta hum ni idoki iyibije ime shiraa kpeai i indok aɛi in jin aɛi ndok enaŋe imeshi inkɔtɔ ni hum ina kpea iyibije domin inti taba jéé o jos o shúi jos. in jéi jee itekpe o she ni ime. coko onaŋ ni odé hane ma ime jé goti enane eme com ishi iya a sheti. iyotuk, kowani ucu, iki hɛti ko ugu jawi ime cer ni ushin hane koigin sher ni hé ni án dɔke ime iki hɛti ko ugu jawi ime icer ni hé biki shi jémiu jos, ko ugu hɛti in jééu u jos. ki ceŋ ishi hɛa a ŋwhɛ ime meti tɔ ni injé bikin jei jé enaŋe ni hibiŋ inkó nyim. so enaŋ ime ishi iya a sheti, komi icibi ino a ishi injé u jos. ime i bik jé u jos, indok kaindok u business inyom iyibije icere iyibije ime ishina kpea ye, amma déi, ni ibana a doki icer dei e yɔ ishi shi baŋa a shiɔ de gefe a amaa ŋwhɛ domi imdema a maa ŋwhe sosai. Ni imbaŋa a jé enaŋe ime ishi jé ina jéi ina baŋa u biŋ e iye u sho ni ece. ime ina tari ina jéhi abomni a bana hweŋ amma ni neke, icibi gi nɛke igi rɛyo imeba, nahare ime ishi nɛke a yirki he oyre eten gashe. amma ni shɔ humi indok enaŋ she sheɛ inkɔtɔ ni. ane ke, ingui iban enaŋe so that duko ucu ime ishi ima bikimba a hɛti shɔni. hé ime hɛt in shɔ ni u jos, yowaa domi a toŋe ino u shu hɛti iŋo ukúi ime u he u ubai, kui ime ujeu ameirca, u kúi ime u jéu turkey, kui ime jeu italy ko u jerusalem ma ime na hi taba ajéi amana na hi inkori me a jé domin ime igui iwei a inyi u jirgi tɔ ishi inyi u jiri e jéhé ni enaŋe ime imete amma iŋo jé sha shó. ni obé ete hé ashɔ yayo koagu biŋu heti kiceŋ u kpim iti rigi té imbaa me ibi jeé a aneke me ni ɛɛi iŋo u biku kúi ime u jéo ki der, enaŋ she der mh mh, amma u jos dei a bik a hɛti ime ni odé déi, shi shi ji sheta ni u jos akele me a yin. haŋe i gó o yire ihoi imɔɔ ka tena ni u jos, ai ko ugu shɔ nihe, ko inte kena kɔti ni henake incene hena ke cai ikotɔ ni iwei ashe ni enaŋ ince e she shɔ enaŋe, hɛti a jeaa. kɔtɔɔ ni iban inceŋe ni odé hana ba. so ime dei biku u hɛti ime isher ni enaŋ com hum komi icibi iŋo ke jeu ujos jeu cirki hime u business, iyibe, icer iyi bijee ni indok e enan ime ishi iwur e jé ina maa anwhɛ ni enaŋe ehara, ime tari ina takihe eceme ihara injé guti, agba ime isher ni hum so inte maa me